أعتقد إني راح أكون مممتاز في وظيفة فيها تخطيط, أو تنظيم, فعاليات مثلاً, أحب أشتغل على التفاصيل, تمام؟ والأشياء اللي ممتعة من جد, وكمان أحبب أحس بالإنجاز, لما أشوف كل شي مرتب ومنظم وماشي بالورجة والجلم مظبوط, يعني هذا جوي